Skúli Mogensen fyrrverandi forstjóri WOW

fundaði í vikunni með eigendum

hótela um að þeir komi að stofnun nýs flugfélags á grunni WOW Höskuldur Ólafsson fráfarandi bankastjóri Arion banka segist ekki hafa verið rekinn hann segir tímasetninguna á uppsögn sinni henta bæði sér og bankanum öllu millilanda og innanlandsflugi var aflýst eða frestað síðdegis vegna

gengur yfir

landið fjöldi fólks er strandaglópar hér á landi vegna veðurs og ferðaáform Íslendinga um páska hafa raskast

flokkurinn í Finnlandi að loknum kosningum á morgun samkvæmt könnunum stjórnmálaskýrendur þakka óvenjulegri stefnu flokksins í loftslagsmálum fylgisaukningu síðustu vikna færri komust að en vildu þegar tugir fyrrverandi flugfreyja WOW

seldu úr fataskápum sínum á

flóamarkaði í Holtagörðum í Reykjavík í dag hótela um stofnun nýs flugfélags forstjóri

eignastýringarfyrirtækis sem bæði á í

og Nova lýsti fyrr í mánuðinum undrun sinni á því að ríkið hefði ekki gripið inn í áður en WOW fór í þrot WOW fór í þrot fimmtudaginn tuttugasta og áttunda mars strax miðvikudaginn á eftir þriðja apríl var Skúli Mogensen og nokkrir fyrrverandi lykilstarfsmenn WOW búnir að setja upp nýja viðskiptaáætlun um nýtt flugfélag sem hefði heimahöfn hér því leituðu þeir fjörutíu milljóna bandaríkjadala hjá fjárfestum eða tæpra fimm milljarða króna gegn fjörutíu og níu prósenta hlut í nýja flugfélaginu í byrjun þessarar viku átti Skúli Mogensen fund meðal annars með fulltrúum eigenda samkvæmt heimildum fréttastofu bandaríska fjárfestingarfélagið p t Capital í Alaska á helming í félaginu k hótelin eru ellefu meðal annars nýja hótelið við Tryggvagötu Hótel borg apótek hótel og Hótel

p t Capital á ekki aðeins hlut í

heldur á líka stærstan hlut í Nova og hefur átt síðan síðla árs tvö þúsund og sextán hugh Short forstjóri p t Capital og einn stofnenda þess deildi færslu

fyrir tveimur vikum um fall WOW

og mikil áhrif þess á efnahagslífið hér skrifar hvaða áhrif hann telji verða og segir stóru spurningu sína vera af hverju íslensk stjórnvöld hafi ekki aðstoðað við að WOW

héldi velli og hafi ekki hjálpað til við að finna fagfjárfesta að félaginu þannig hefði mátt koma í veg fyrir fallið ekki náðist í Skúla Mogensen við gerð fréttarinnar en í ætla má að Skúli hafi augastað á þeim kunnugir segja að ef af verði sé ólíklegt að hið nýja félag hefji áætlunarflug þegar það verður stofnað heldur byrji í leiguverkefnum annars staðar en hérlendis Höskuldur Ólafsson sem sagði upp sem bankastjóri Arion banka í gær segir að það hafi verið algjörlega hans ákvörðun hann hafi ekki verið rekinn hann segir að miklar

segir að það hafi verið algjörlega hans ákvörðun hann hafi ekki verið rekinn hann segir að miklar afskriftir sem bankinn séu ekki ástæða uppsagnarinnar Höskuldur Ólafsson hefur verið bankastjóri Arion banka í níu ár í gær var tilkynnt að hann hefði sagt starfi sínu lausu Höskuldur segir að þessi níu ár hafi verið viðburðarík bankinn hafi verið óttalegt skar í upphafi en nú sé búið að umbreyta honum bankinn standi nú vel og sé skráður á alþjóðlegum markaði og í dreifðri eigu hann telur að menn eigi ekki að vera of

lengi í starfi sem þessu og hann hafi velt málunum fyrir sér undanfarnar vikur starf sem þetta sé stöðug uppbygging og hann hafi lagt allt sitt í það það kemur bara sá tími að það er ágætt að það taki einhverjir aðrir við keflinu var þetta alfarið þín ákvörðun eða var þrýst á þig þetta var algjörlega mín ákvörðun og maður finnur hvernig maður er sjálfur stemmdur spurður um hvort ákvörðunin tengist breyttu eignarhaldi segir Höskuldur að við hver einustu kaflaskil velti maður stöðunni fyrir sér nú sé vor og það henti bæði honum og bankanum að breyta til nokkur mál sem hafa verið mikið í fréttum hafa reynst bankanum erfið þar má fyrst nefna United Silicon gjaldþrot Primera

og nú síðast WOW flugfélagsins þessi mál hafa reynst bankanum dýr

það hefur ekkert með þessa ákvörðun að gera núna telur þegar þú byggir upp yfir tíma heilt yfir hefur útlánastarfsemi bankans gengið vel lánasafnið er mjög traust og ef þú tekur eins og WOW sem er auðvitað mikið högg við erum með átta hundruð og þrjátíu milljarða lánabók og höggið

WOW það er langt undir hálfu prósenti auðvitað er ekki gott að fá svona ítrekuð högg ár eftir ár en bankinn er mjög sterkur og þessi mál eru ekki ástæða þess að ég er að hætta núna en eru náttúrlega bara hluti af heildinni getum við sagt spurður um hvort þessi mál hafi verið mistök segir hann það tilheyra bankarekstri að taka áhættu en langmest af henni

gangi upp arðsemi bankans hefur dregist saman og bendir Höskuldur á að þessi mál hafi haft þar áhrif en grunnrekstur bankans sé mjög sterkur ef ég spyr þig beint út Höskuldur varstu rekinn nei ég var ekki rekinn sjá má lengri útgáfu viðtalsins við Höskuld á ruv punktur is millilandaflugi og innanlandsflugi var ýmist aflýst eða frestað

eftir klukkan fjögur í dag vegna

sem gengur yfir landið flugi var einnig aflýst seint í gærkvöld vegna veðursins og hefur Icelandair unnið að því að leysa úr vanda þúsunda ferðalanga sem hafa orðið strandaglópar hér á landi vegna þess Icelandair hefur bætt við til að leysa vandann og leggur áherslu á að koma

skiptifarþegum sem millilenda hér á áfangastað eftir öðrum leiðum til þess að losa pláss í vélum félagsins nokkur ringulreið

skapaðist í Leifsstöðvar í gærkvöld þegar fólk reyndi að hafa upp á farangri sínum og finna sér gistingu í nótt

hvernig lítur þetta út núna og hvernig er spáin fram undan þetta er svona að ganga eftir þetta verður svona í kvöld og miðnætti svo fer það að skána minnst sextán hafa látið lífið og tugir slasast í mótmælum í Súdan undanfarna daga eftir að forseta landsins var steypt af stóli tók við en mótmælendur segjast ekki linna látum fyrr en herinn fari frá mikil gleði braust út á götum Khartoum og fleiri

borga í gærkvöldi eftir að tilkynnt var að hershöfðingjanum sem tók við sem forseti á fimmtudag hefði verið vikið úr embætti hermenn sáust dansa með íbúum á götum borgarinnar óvíst er hver heldur um stjórnartaumana

í landinu á næstunni en herinn vill halda völdum þar til kosið verður eftir tvö ár Ómari al

var steypt af forsetastóli í vikunni eftir um þriggja áratuga valdatíð en mótmæli sem beindust að stjórn hans hafa staðið síðan í desember

alþjóðaglæpadómstóllinn í Haag hefur lýst eftir

tugir hafa látið lífið í mótmælunum sem hófust í desember en kveikjan að þeim var verðhækkun á brauði miklar efnahagsþrengingar hafa verið í Súdan síðustu ár og ungt fólk sem ekki sér bjarta framtíð í landinu hefur verið áberandi í hópi mótmælenda rafbílar verða um helmingur allra bíla hér á landi árið tvö þúsund og þrjátíu ef spá Orkuveitu Reykjavíkur rætist þá verða þeir orðnir um hundrað þúsund talsins eitt af markmiðum ríkisins í baráttunni við loftslagsbreytingar er að fjölga vistvænum bílum á dögunum gerðu Reykjavíkurborg Orkuveita Reykjavíkur og Veitur samkomulag um að fjölga hleðslustöðvum verulega næstu þrjú ár tilgangurinn er meðal annars að koma til móts við fólk sem býr í fjölbýlishúsum til dæmis verða settar upp hleðslustöðvar við grunnskóla þar sem

hlaðið bíla sína yfir nóttina ég kalla þetta stundum landlausa

það er fólk sem ekki á bílastæði heima fyrir getur ekki stungið í samband í vegg í húsi og það eru ansi margir sem eru þannig allir sem búa í fjölbýlishúsum megnið af hundrað og einum svo dæmi sé tekið án þess að flækja lífið of mikið í dag eru um tíu

þúsund rafbílar hér á landi en stefnt er að því að fjölga þeim til muna á næsta áratug við gerum ráð fyrir því að árið tvö þúsund og þrjátíu verði þeir orðnir allt að hundrað þúsund og jafnvel fleiri ef þróunin heldur áfram eins og hún er núna í dag hvað þarf að breytast til að þetta rætist það er

bílarnir sjálfir verði nógu góðir og komist nógu langt á einni hleðslu og verðið verði gott ef það gengur eftir þá ætlum við ekki að liggja á liði okkar

greiða fyrir því að þeir verði keyptir í Noregi eru flestir rafbílar á hvern íbúa í heiminum

þar eru rafbílar um helmingur nýskráðra bíla

við að gott fylgi Finnaflokksins í þingkosningum í Finnlandi verði til þess að flækja stjórnarmyndun að loknum kosningum Finnar ganga að kjörborðinu á morgun loftslagsmál hafa verið aðalmálið í

kosningabaráttunni og allir flokkar kynnt aðgerðir til að ná markmiðum Parísarsamkomulagsins um að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda rótgrónu flokkarnir leggja á það mikla áherslu og ekki var búist við því að

sem er þekktastur fyrir stefnu sína í innflytjendamálum gæti gert sér mat úr því en annað hefur komið á daginn hinir flokkarnir hafa kynnt róttækar aðgerðir til dæmis skattlagningu á flugferðir eldsneyti og kjöt en

og lítur á útlendinga með tortryggni það er stefna sem hefur notið aukinna vinsælda

í velflestum Evrópuríkjum síðustu misseri og þar er Finnland alls engin undantekning en búist er

að flokkurinn fái sextán til átján prósent atkvæða og verði næst stærsti flokkurinn á

búist er við að jafnaðarmenn

fari fyrir næstu ríkisstjórn og formaður flokksins verði forsætisráðherra en búist er við að velgengni áformar að stofna gagnaveitu og leggja ljósleiðara um allt Fljótsdalshérað þetta er víðfeðmasta sveitarfélag landsins og kostnaður við að tengja dreifbýlið er um hálfur milljarður hingað til hefur ekki mikið gerst í ljósleiðaravæðingu í sveitunum í kringum Egilsstaði

verkefnið stórt nú hafa tvö hundruð og þrettán milljónir fengist úr fjarskiptasjóði og tuttugu milljóna byggðastyrkur til að tengja dreifbýlið á þessu ári á að fara út Eiðaþinghá inn velli og Skriðdal á næsta ári halda áfram inn í Hallormsstað og fell í

og út Hjaltastaðaþinghá og Hróarstungu árið tvö þúsund tuttugu og eitt verður farið upp Jökuldal og út Jökulsárhlíð Fljótsdalshérað á Hitaveitu

Egilsstaða og fella og verður viðbót við starfsemi fyrirtækisins

um fimm hundruð og fimmtíu kílómetrar af ljósleiðurum sem fara í og það eru langar vegalengdir á milli staða þetta fellur vel að okkar rekstri þar sem við erum með þrjár veitur fyrir og þetta er þá fjórða veitan hver notandi greiðir tvö hundruð og fimmtíu þúsund í stofngjald og sveitarfélagið leggur tvö hundruð og níutíu þúsund á móti hitaveitan greiðir það sem út af stendur við þurfum að leggja á þriggja ára tímabili níutíu milljónir í þetta verkefni og síðan rekum við þetta til að reyna að fá tekjur inn til þess að mæta þessum stofnkostnaði alls verða tvö hundruð níutíu og fjögur styrkhæfir staðir tengdir í dreifbýlinu þá stendur til að bjóða stuðla að betra samfélagi með því að koma að þessu verkefni inn í allt sveitarfélagið ný auglýsingaherferð sem á að stuðla að umferðaröryggi hefur vakið blendin viðbrögð í Hollandi það er fyrirtækið sem rekur lestarkerfið í Hollandi sem stendur fyrir herferðinni hún ber yfirskriftina tíska fórnarlamba og sýnir rifin og tætt föt fólks sem hefur slasast eða látist í lestarslysum í landinu herferðinni er ætlað að vera víti til varnaðar og vekja athygli á þeim fjölda ungs fólks sem verður fyrir lestum og slasast eða lætur lífið ár hvert mörgum þykir hins vegar framsetningin of gróf samgönguráðherra Hollands segir herferðina ganga of langt og undir það taka margir þeirra á meðal margir á markaðinum seldu þær af sér spjarir og ýmsa persónulega muni skemmtilegt

engar druslur stöff þegar flugfélagið WOW

varð gjaldþrota í síðasta mánuði misstu fjölmargir starfsmenn fyrirtækisins vinnuna og þurftu að róa á önnur mið færri komust að en vildu í dag á flóamarkaði flugfreyja félagsins svo ákveðið hefur verið að selja meira á morgun þetta var bara lítil hugmynd sem varð að risastórum snjóbolta fyrst og fremst bara hafa gera eitthvað saman hittast og svo nei það má segja það það er verst höfum ekki kaffi eða te en við gerum okkar besta

á Sjóminjasafninu

smiðir á öllum aldri tækifæri til þess að spreyta sig á skipasmíði undir handleiðslu og ráðgjafa hjá danska leikfangafyrirtækinu var mikið og réttu kubbana hægt að finna í djúpum

var haldin í tilefni af

í Reykjavík sem lýkur á morgun það er mjög þroskandi fyrir krakkana að skapa sín eigin módel það þarf ekki að vera flókið bara prófa sig áfram og gera tilraunir það er fínt auðvitað að geta fylgt leiðbeiningum en svo er líka mikilvægt að þroska hugann og skapa þemað er skipasmíði en bara skip sem verða til hér eða hvað nei það eru svona frjáls verkefni efniviðurinn er kannski ekki beinlínis ætlaður fyrir skipasmíði en það er einmitt mjög skemmtilegt að sjá hvað kemur út

tvö þúsund og nítján var sett í dag á Skólavörðustíg sextánda árið í röð

verður á Hilton Nordica í dymbilvikunni þar sem

verður fremstur meðal jafningja við setninguna í dag gekk lúðrasveitin Svanur fylktu liði niður Skólavörðustíginn spilandi blús og félagar í

og venju samkvæmt var heiðursfélagi

Reykjavíkur útnefndur heiðursfélagi

Reykjavíkur tvö þúsund og nítján er Róbert Þórhallsson þau segja að ekkert jafnist á við ástina sama hversu gömul við verðum

en hún sem hjúkrunarfræðingur þau eru bæði nær blind og kynntust á stofnun fyrir blinda í segist hafa verið mjög einmana eftir að kona hans lést fyrir sjö árum en nú brosi lífið við honum og

íþróttafréttum hér á eftir heyrum við meðal annars í leikmönnum íslenska karlalandsliðsins í handbolta ísland mætir Norður Makedóníu í Skopje annað kvöld íslenska landsliðið æfði í Skopje í dag ísland á harma að hefna eftir tapið í Laugardalshöll á miðvikudag spennan var gríðarleg í leik Stjörnunnar og ÍR á Íslandsmóti karla í körfubolta þetta og fleira í íþróttum hér að loknum fréttum

Skúli Mogensen fyrrverandi forstjóri WOW

fundaði í vikunni með eigendum hótela um að þeir komi að stofnun nýs flugfélags á grunni WOW

bankastjóri Arion banka segist ekki hafa verið rekinn hann segir tímasetninguna á uppsögn sinni henta bæði sér og bankanum öllu millilanda og innanlandsflugi var aflýst eða frestað síðdegis vegna suðaustanstorms sem gengur yfir landið fjöldi fólks er strandaglópar hér á landi vegna veðurs og ferðaáform Íslendinga um páska hafa raskast

flokkurinn í Finnlandi að loknum kosningum á morgun samkvæmt könnunum stjórnmálaskýrendur þakka óvenjulegri óvenjulegri stefnu flokksins í loftslagsmálum fylgisaukningu síðustu vikna færri komust að en vildu þegar tugir fyrrverandi flugfreyja WOW

úr fataskápum sínum á flóamarkaði í Holtagörðum í Reykjavík í dag við vekjum athygli á því að rétt fyrir klukkan níu í kvöld hefst útsending okkar frá söngkeppni framhaldsskólanna í Bíóhöllinni á Akranesi en þessum fréttatíma er

lokið næstu fréttir verða í útvarpinu klukkan tíu í kvöld og við minnum á vefinn